Ia, mety mitobon̈o pôsibla araiky zen̈y. Amy fotoan̈a jiàby anao zen̈y marin̈y fo zen̈y toetrinao koa fa tsara zen̈y jerinao. Ze zen̈y aminakà mety misy izy iny zen̈y. Fa tsy maro fo zen̈y man̈ano izy.